شوف الخدمه اللي نعرف روحي متأكد نريقلها على الشعره، تعطيني دراهم ونتصرف فيهم كيما نحب، هادي أحسن خدمه، هادي هي ندبر ما نخدمش عند حتى واحد أنا راني والو أحسن وظيفه ليا أني نكون وظيف عد روحي بعد، ما نخدمش عند حتى عربي ولا قاوري في الأرض وكوكب الأرض وكوكب الم- المريخ وفي التاريخ والجغرافيا والتربيه الإسلاميه.